أول بنديره بنفصل الكهربا عن المصابيح كلها، وبعدين ناخذ ال- وبعدين ناخذ المصابيح اللي جدامي الجديم ونلفها بعكس عقارب الساعة ركب المصباح الجديد بنفس الطريجة، وتأكد من ثبت حلو بش إن إنت يكون قبل ما نعيد تشغيل الكهرباء، بش نعرف إذا كان شغال ولا لأ.